Nar ned ya ncholon <hesitation> tayei bana nzo rola nda xkal, mbay nzo rola nda jwa'n nchamen, mbay na mbiza naze ley ntolmen, ze nchomena, zeley ntolmen, ncholon re ya yex'xeyna, ya nzuy'yeina, ya byai'na, ya tona'na, ya mbtyai'na, re ya chuyei, re jwa'n ya ncholon